Ny atao hoe GPS dia fitaovana elektrônika apetraka amin'ny fiara na telefaonina izy io, ny fanazavana azy tsotsotra dia izy dia itadiavana zavatra toy ny lalana na fitaovana ray very.